देखो सा हुकम मान आटा कणी-कणी प्रकार री धातुंवा हुया है। <noise> जिणमा लोहा वा पीतळ और तांबा कई कई आलाग आलाग तरह रा धातु हुया। आण सभि धातुअ रा पतो करवा चावा तौ एक धातु संसचक हुवा वणो आप पता करवा सको कि कौणसो धातु हुया।